<hesitation> dixhinina chile ya'á ngua ya'á huajillo, ya'á chile ancho, ya'á nani ya'á nunxa'a nani pasilla, cascabel <hesitation> nani naxaku iin ya'á nani ya'á xatu a nani, dakuechi daño tixatu, dani ihó inka inka ya'á ha xa nani un ya'á ñona ña yadande ndená nda nani ya'á kuan te dani kuano nreyuno nida noke tedani dakeno noxakanguano ndeyu tedan daxhi tión nona iná comino ndachintiuna iná comino dachintiona oregano tomillo ho xunku xa'á, xañandikonon deyu xakexhi ya'á yichi xhin ya'á ndeyu kadanguano inó te ion ké na kodiko adii, nreyu ñoo.